Ngamalengekania ngokwa kwezi kwo'kubanza, okwenzi kwoku banza kwo kwezi okukatsuka omwaka omuhyakha, kwo kwezi mukabya obunakwa bunganabi. Abandu banene bakabya inumubamalya omwo biro biro bikhulhu, inomo baanamaghunza erib erii jaguzya omwaka owahwere neryu mukabya obunakwa bunene, mukabya no'omwesi, bukatwalha no'obuthuku eriyahwaku. Okwezi okwokubanza kwangana ghunza biro bineene. Neryu ingye wamakania okwa kwezi kwokubanza echikassa omwa bwenge bwaghi, indi twamatsuka omwaka muhyaka, obunakwa bukalwa bwakanyirira, kandi ibwaghunza no'obuthuku bunene.